Pos ain hatus largus palas herias, hatus de corrienti pa tolos días assín de sonrueu, hatus de branu assín ligerus con frolis, hatus elegantis pa una gala i tamién assina los que sonin más recinchaus pa aconteceris huera delo corrienti. Güenu, i alogu están los de casoriu que la variança enos hatus de novia pos ya es enormi...